أول شي أتحقق من الأخبار عشان أعرف وش صار في الأسبوع اللي فات بعدين استكشف التغيرات في الحياة اليومية مثل: التكنولوجيا ، أو الثقافة، كمان أبحث عن أي فرصة جديدة ممكن استفيد منها، أو حتى أتواصل مع الناس ،وأشوف كيف تطورت علاقتي يعني أحس التجربة بتكون جدًا مثيرة.